<noise> Te ho tafita! Tsy iligny zao na miasa am <noise> ty fo, <noise> ty fagnahy, <noise> ty say! Akiny ami-Nagnahary. <noise>